Õhuniiskusõ eemaldaja tüütäs niimuudu, et tä tõmbas õhu hindäst läbi ja sis <hesitation> sääl om sääne filtri, miä õnnõ vii õnnõ õhu läbi ja kõik vesi jääs sinnäq massina sisse.